Ia, kolera maintso, izy io zen̈y fan̈antinana ny dikany fan̈antinana zen̈y zio aminakà. Aviô kolerany direkty raha navy an̈aty jerinakà koa zen̈y kolerany atiala aviô kolerany sain̈am-pirenena io koa zen̈y misy maintso.